إيران مشهورة بالعمارة الإسلامية، زي المساجد الجميلة، فيها القبب المزخرفة و ملونة بالوان حلوة، كمان عندهم الحدايق الفارسية و بتعتبر جزو من التراث العالمي و فيها تنسيق حلو شديد بين الموية و الشجر و المباني. المزيكا حقتهم تقليدية و عميقة و بتعتمد علي العود و الكمان و برضو بحبو الشعر الفارسي و بعتبروهو جزو اساسي من ثقافتهم. كمان الإيرانيين مهتمين شديد بالمطبخ و يعتبروا الاكل جزو مهم في حياتهم اليومية، في المطابخ الإيرانية الزيتون و الزعفران و اللبن، من الحاجات ال اساسية و اشهر ال اكلات هي الكوفتة و الرز مع الجداد او اللحمة. الاحتفالات الإيرانية مختلفة و حسب المناسبة، لكن من اهم ال اعياد عيد النوروز و ده ر اس السنة الفارسية و برضو بحتفلوا بي عاشوراء و ده من المناسبات الدينية المهمة في الثقافة الشيعية.